د موسیقۍ جوړول د احساساتو او سازونو یو ترکیب دی. باید لومړی نغمه یا ملودي انتخاب کړئ. بیا د تال یا ریتم پرېکړه وکړئ چې نغمه څرنګه پرمخ ځي. د موسیقۍ لپاره سازونه لکه ګیتار، پیانو یا کمپیوټر سافټویر کارول کېږي.